फिलिपिनेस्नि कल्सर्निक् त <hesitation> नथन्ग ब इऔ एअस्त् अरे वेस्त् नि मने फोरेन्नि अर् गौसर्नि जि त्रदिसिओन् बिहो मिस् तब्दोन्ग्। <hesitation> भिसेर फोरेन्नि कल्सर्नि बिहो इन्फ्लुएन्स् तब्दोन्ग् बिको ब पोलो कलम। अम्पे गौसर्नि <hesitation> जि त्रदिसिओन् बिको ब छिनेसे त्रदेर्स् बिहो हब्दमन् अगल। अम्पे स्पनिश् बिहो हब्दमन्। <hesitation> अम्पे अमेरिच ब, <hesitation> मन्से तै मोल्दु उल् कलब्दमन्। देसय्न बिहो मन्से मिक्स् कल्सर् त जन थर्नसे। <hesitation> अम्पे फिलिपिनेस् कल्सर्नि त नथन्ग ब फुल्ल् ओफ् लोवे नतमन् नै, लिघ्त्। <hesitation> एतोन्ग् पूर् दग। <hesitation> अर मिनि नै, अर जन नै। उद्नि जग, <hesitation> फिलिपिनेस मन्से असिअनि पर्त् <hesitation> फिलिपिनेस। कल्सर्नि जन, फिलिपिनेस, अर <hesitation> स्पनिश् कथोलिक् त्रदिसिओन् पोलो कलम। <hesitation> द, अर बिसेर्नि, कल्सर्नि जन, अत।